Karazagna <hesitation> raha manjary igiahigna le haiko tôka gasy, betsa, labiera, pontsy, <hesitation> divaigna, lemonady, fantà, coca, jus o, sirô, kafe, ragno mangatsiaka, ragno ampango.